Launiji pink e nanda e launiji kolte jannde ɓiɓɓe am, kondeye Asawe min lotanta ɓe kolte maɓɓe. Yandego mi wala don, daki yande altine wadi nden un siftoroy un lotanayɓe kolte maɓɓe. Non ni yandere nden ɓe njahayi janngirde nden.